﻿Omugaso gwesabuuni, esabuuni nitugikozesa ebintu bingi muno kandi neyamba ebintu bingi, ekyokubanza esabuuni neyita obuhuka mubintu oba mungoye kare obu okuba noyojya engoye esabuuni neihamu oburofu, obu okuba noyojya nkebintu nkebi neyita obuhuka kandi neyeza buri kintu kyoona, esabuuni nosobora <hesitation> haroho esabuuni enu eyamaizi abantu eyi batandikire kukora, eyi bakukora mubintu binu ebyaburi kiro ebinyansi ebi, hati yo egi nitugikozesa nkokusiimuura amaju nokuginaabiisa mungaro kare kwiita obuhuka nkaaho obu okuba okwaasire mubintu ebirofu